Dini atandiki egisa bhakpa mulingo ndia sobola zwalaga ngoye mabhonga nanga aliku bhakpa ndibhekina ngoye ndiabho kabhongi bba

Bizibu ndia bhakali na bhasika ndia bhakikoliliagaku ka ngongwa mbili ali moti bhasika bhanamunji endindi bhatandika nuwa mwenge dumbi bhatandika hambabho kitio-kitio deni bhakali nabho bhatandika nuwa mwenge bhamunyabhabho nuwa mwenge nkali kakilala nanga havwa butamizi

Ndia kokubanja ali bumui koliliaga imamoti ipesianage bitinisa kikolage mitingi kibe eti kikoli kima ndia akibikisa nkulakulana andulu kibha bhia bhakpa ndibhetolo ka ngongwa mbili ndiasu yoho

Nikiusumbaga liaga nikusumbaga ngoye bhanyama ka bbuca ka ngongwa mbili ngongwa mbili ndiasu nikigia eti bhaniki kiye ka kisomo ka tolo ndia nueli kikiliaga mamoti na kikidhedheluaga mamoti

Masanalazi ndia kali ka kyalo ndiasu oli na sumba sola ndiaokulika kozesai ndulu bhia masanalazi

Bhebembezi sa dini ka ngongwa mbili ndia bhakolibe bhakiegesaga dini bhabisabe saba uma uma bhabisabe gulupu ndia bha kwaya bhabisabe mulingo nkali na bhagbokiliani bhabho imamoti bhabhugbeisa mpetae

Koli na ndio okulaga okucwagaku odhuwa kima injo nanga kokusoboka iya ibha sigikilia eti nawe okukabha kola kjma ndia bhadako ndibha bhali na sente ndia bhakakolai okucwagaku odhuwa nanga ibha ali zidhi oyo okucwagaku lika menjo bhinjo nesi olio

Ka kialo ndiasu mbula kadhakia tolo kekasokembe bhikikguba lieli poni

Mbula ka soka ali bizibu tina ndia akibhagabe tabhi tinikaga nsia ali mbula ndia akisokaga na huwa na ndabho akuyaga so ali bizibu mabhika ndia akibhagabe mbula ka soka

Bhasika bhakabhukomisi yabho ka sukulu oyo nti bhakumi bhakikomagq yabho ka sukulu habwa kima ndiabho sa luzu luzu ndia bhakiyaga nibhakiekolisa bhaitu buli nkpa ena akikabhaga aya ka sukulu

adhuwa bizinesi ndia basubuzi na kiguwa ndia ke bali adhuwa loni nakihisa kima kima ndia bakpa bakpa bafeluwa kima ndiabo nanga bizinesi poni ni badhakiya ndibakakisobola kola

Kitongole ndyakali sa gavumenti ali na bikisa polojeliti ka kyalo kenjo andulu bhakpa bhatungilyebe milimo kakima ndia bhakakolai injo kabha naliku bhikalo bhali na isaku polojekiti ndiabho andulu na bhakpa bhatungilyebe milimo ka ngongwa mbili kenjo

Bhalemi ndibhasu bhakisekimesaga bisa bilango ka ledio andulu buli nkpa poni aoke nesi kima akia bhaibe dumbi kisakimana kiya kibhuebhingia bilango akikitoliaga ndulu dumbi kisakimana kiya kibhuebhingia

Endindi siyo mkpa kakitoka dhetaga mailo moti ndia kadhai pikipiki nanga ati ma pikipiki ka kyalo atuma na magali na kituma ati endindi diyo dhetaga poni kangongwabili poni ali pikipiki

Ali nkula kulana nanga noli na nkali bhuliki imamoti kima akibhongaga kakuyaga sa luzu kakibhaga sa luzu luzu bba

Bhaniki bhakikilaga zena zenabho mupila bhalukuabho deni bhanikiekali bhakiepenaga bhakikilaga kola zeni sa kwepena ndibhekina bhakitetiagaga ndbhekina bhakilimbaga ka kwaya

Akibaga mulingo moti sa makanga bisaku mkpa njo nguko toli akyeyogiyaga zidhi sini

Andulu olike nowelikani kandi noli muyonjo kandi andulu ndia akuku dhuaga bhakpa bhagia eti bba minjo mazima kakukakulaga nanga oli muyonjo oli naiya andulu andulul ogise ngoye ndiako andulu alike nawelikani

bhitongole ndia kali sa gavumenti ali na yai ka kyalo nakulangililya milimo ka bakpa ka byalo andulu mindia kiba nasomiyo nakituka kola mulimo injo atoke saba mulimo njo andulu bampe

Bhatandike egesabho kima sa kibhoko nga bialani meza kima injo na bhatodhebe bha alike ndabho

Mulemi ndia agbokiliani kolai kazibikanisa ka mbili andi bikisabe mpempa ka bhakpa ndibha ka ngonguwa mbili kenjo.

Ndia kitukaga kakwulunganisa na bhatwa luzuluzu ali kopa bhakpa ngeso mobhonga dunbi bhakidhuwa kola kima saluzuluu nanga bhazibhi bhadabho bhaghei kola kimandia bhonganiyo kolayi ka ngongwambili bhatwa luzuluzu dhani bhakikeyisa

Ogisa ngoye akidhuaga ndio kokitunga ndwaye mabhika kandi akudhuaga olumba kulungi nanga ogisa ngoye kikisumbaga zidhi bba ogisa ngoye injo

Ali jiba eti bhajongo bhatandiki ibhililiya eti ndwali sa kabhondo akiolaga bhatandike kozesa kondomu bhatandiki dhuwa lika nibjakisiya- siyana na buli nkali wena mindia bandulani ka ngongwa mbili ndiasu

Andi dema nesio andi demeiga kindia bhukunueliaga libho ka mbungu injo ali mulimo ntdio bhukutoka kolai ka kasinge

So nkpa dimagaki eti kima yoho andulu ndia ali mehe kundi ali mbela akiokaga namuisi zidhi nanga yabhi na ibi eti ali mazima ati adulani nali mbela ndia kandulu

Bhakpa bhazaire kikola losi ka busumi sa kolona nanga bhaniki bhakatemba nanga bhaniki bhakatemba bhaniki bhabhi nibhakatalibanizasu ka inji busumi injo bhaniki bhakatuka ka kilasi nibhakiya kindiekina bba so busumi injo aluzukana

Nili na kima mabhika ndie nikiegomba kolai ka bwile ndiamo ali sigikilia eti kigendeleluwa ndia adhu kikola kima injo andulu ndia adhu ninikiziba ndie nikikabha kolai kekikolembe bbaitu ninli na kima mabhika ndie nikiegombaga kolai ka bwile ndiamo uponi

Nkpa akitukaga ka kyalo nakiya ka tauni ya kolaku busubuzi ndiekina ya kabhaku mulimo ndiekina ka tauni ali kau kima poni ndia nkpa ndia akibala ka bwomezi ndiaki.

Lieli ndie kikolaga kibhuaga ka tiko nili na tiko ndia aliku nambali kindie nkibhuaga lieli sa liai kandi lilei injo alibe ndie kisumbesaga zibe eti nibhoiku sente ndia akiniyambaga milimo ndiekina ndia ka inji

Kitandike lika moti kitandike loki ndiasu kitandike egesa bhaniki ndiasu kitandike lika moti kitungebe polojekiti ndiasu

Akibhaga ka anise eti bhesu poni kiokania Kandi kima ndili kakolai akibhugasilia bhakpa poni

Kikinsimga Mambobi humahuma kiki nsabaga apesiesu bwomezi mamadha kitakanijaga nji ndiasu na akitekanizaga baniki bhaya ka sukulu kiki tekanizaga liaga na kiyaga kiyaga gubha liaga ndiasu ka tiko

Ndia kokubanja bhalemi kabhatangia ndwali ka tiko ndiabho kedha nagbei lieli bhakigbaga bhagueta bhabhuwa ka tiko bhaya bhalumba kedha bhasumba ndietolo atodha lwalai ndibhetolo bhakikozesaga mubazi bhaya bhafwililia

Milimo ndie kikola ka ngongwambili ndiasu bisabe kasinge ali zibe eti kiliki imamoti kibisebe kilagilo kihandike kilagilo ndiasu oooo ti ndia aliku kilagilo poooni ndia bisabe businge ka kialo ndiasu ndia bhakpa ndia bhakiyeliabe

Bizibu bizibu manyeta ndibha ndibha ndibha bhebembezi bhakikoliliagaku ka kyalo ndiabho abhikia kandi moti ali ka bhusuma ka kyalo na lika nibhakibhuambula lika nibhakibhutua bhunako lika nibhakibhutua bhusuma sigikikia bizibu ndia ali ka nkungu

Bhagala kindia bhaki kindia bhakinueliaga kindia bhakitugiliaga libho

ali mulimo babika nbikakikola nanga sigikilya bakihambaga kasu lyaga batuga kasu libo bakihogisilya mulimo amabika ndibakikolaga kasu andulu ndia akiduwaga kibubisaku kitinisa tai bakali kandi mulimo ndia bakikola uwe tabi uwe muluku kokusobola kingesiyai kima njo

Ka sukulu ndibhekina bhabhutembisa na ndibhekina nibhabhukisigala ka kilasi bhaitu bhamamadha bhakabhutembisa bba bhasigala ka kilasi

Emi bhabhotuami bhakanibisaku bitekelezo sa kola ngeso mazinana nikibha nikibhutukabe bhatige bhokaka

Bisidentia ndia adhu na bhakubhika ka ngudhe ndia ka Yuganda ali nti bhakpa biabho bhaegili ka kibhoko ndia bhakpa ndibhekina injo keisaibe ali nti bhakpa bhaye ka masukulu sa matekeniko bhabhuegese fugilia ka ngudhe

Akulujaga kima kikikojesaga ka milimo ndiasu

Ehh bha yusi ndibhe biabo kebhali na milimo ka ngongwa mbili ndia bhesu anga bhakibalaga tunga tukai ka gavumenti kedha ka bitongole bhaitu odulane eti milimo injo kaliku bba nobu bha adivataizinga bheo bhakikisa bhakpa ndibhabho bhatunga ndibho mulimo injo

Sabbite bhia emi kikikolagaku mulimo poni bhuaibe uma uma kyalo siai ka mesia kasi nili na yami ka saba kituka ka saba nibike ka inji na katiko kikiduaga so kyalo kasia bbalaza andulu ndie nkisobolaga ya kola mulimo bbaitu sabbite bba kaiki ka kilagilo ka liku injo

Bhakpa bhakitungaga makulu ka laso ndiaka ledio bhakpa bhakitungaga bhakiyaga ka mitingizi oo sidha sidhana bhakpa bhakizibaga bhakpa ndibhao bhakipesiaga makulu injo injo ali sosi ndia tungaga makulu ka kyalo ndiasu

Nkiteketaga ninsaba Mambombi aniganilie nsobi poni ndie nikolio Mabombi aniphe kima poni ndia anibhulibe Mabombi alinde famile ndiamo

Nkibhanjaga nibala mubazi ndiamo nimedha kedha niya ka sipatala bha nikebela kibha ninilwali bhanipesia mubazi nimedha ndiki lwali nicuwaku dumbi niya ni aga nihumulabe andulu kamami ni ba nti nili na mani nkitoka kola milimo ndiamo

Bhanyama ndibhe nibhutungi ka inji ali bhanguya hamui na bhameme bhenjo andibho banyama ndibhe nibhutungi ka inji bhanguya hamui na bhameme

Ka ngongwa mbili ndiasu bhasika bhasemelelu yabho ka sukulu nanga bhakasoma ka ngongwa mbili ndiasu kikibhutungaku bha nasi kikibhutungaku bha dokita kikibhutungaku bhasomesa mililimo poni kalibe mulimo ndia kali ndia nkali kali bhaluku bhokaka

Kibhuhabhulagabe ndie kala toli abhuegesa kwegendia